باهي, من أحسن الأيام بالنسبا لي لي, هوا إن الواحد نقوم <hesitation> نقوم في عقلي شويا جيد, موش مخريا, سلام مع هكا سون تصحى هكاكا, <hesitation> نفطر فطير الصباح على اغنية فيروز الصباح, وبعد, <hesitation> بعد فا كان فنمشي خدما, و نمشي نخدم, <hesitation> نقعد معناها سا فا, نمشي مع صحابي والكل, لذلك بالنسبا لي لي, من أحسن الأيام هكاكا, وتعدي.